عندك صديق بغا يدير بزاف ديال التمارين ديال اللياقة البدنية ولكن معرفش كيفاش، شناهيا النصيحة اللي تقولها ليه باش تعاونو!؟